དེ་ན་ལོ་དེ་ནག་ཆ་སྐད་མེ་དུང་ཏ་ལོ་གོ་པོ་དེ་ཏ་སྨད་ལེགས་མི་ནག་ཆ་སྐད་མཆན་བེ་རིན་ལས་དེ་མེ་མང་པོ་ལོ་མཆན་གོ་ཧ་བོོ་འདེ་ཏ་གོ། ལེ་ལེ་དེ་ཕ་བེ་གང་ལོ་ཡང་ཐང་པོ་དེ་ལམ་ཕའི་ནག་ཆ་དེ་ལོ་བཞིབས་ཅེད་བཀར་འདི་ཁལ་ཕ་ཅན་ཧ་བོ་འི། མཆན་ཕ་སེ་ནོ་མཆི་ནོ་ཚང་སྒྲ་དེ་ཐལ་གསལ་བཟུད་རིས་ཀལོ་ཁ་དོ་མཆན་བོ་སྐད་དང་གཉེར་རིང་གང་། ཨོ་ན་ལཡ་ཆུ་ཀུ་མགོ་ནག་ཆ་སྐད་སྐད་མེ་ཧ་བོ་དེ་ལབ་ཟིན་རེང་འདྲམ་ཧ་བོ་འི།